Escalera inka chimeno nandio nikara nukanun kueña, ñuni escale chin kande escalera, iin uno tayenden nikayu nonuna ni fruta iyó, ji'á yentaí dudenteya natanyo onrague, kuyenin ndigui kenai ndunan fruta uñin koirá ndu manzana onrona ihó, nduku yunguan onduu ojan no'o kan olanda'a nrague yee, peloto ndu ndukuén kai chundeyo iin tukumen araña odijon me'en, guegu nguenu escalera ngueñe menuneme pelota ndugu poste ño'o ndekukano nuu avetunika tuku cable ha dikutujará, ñeniko tu escalera me duku ñe'é ku poste ndene cable, kii ñuu kuenká niu, ñidee escalera.